<hesitation> دا سمه خبره ده چې د اوربشو شودې یا هم د سویا شیدې دې <hesitation> څارویو څخه لاسته نه راځي او ممکن هغه ټول ځانګیړنې چې شودې لري، دوی یې ونه لري. خو دې ته هم باید پام وکړو چې څاروي هم په طبیعت کې واښه خوري او ده شیدې هم د وښو څخه لاسته راځي، نو زه په دې اړه دسې کوم خاص نظر نه لرم خو زه حیواني شودو ته ترجیح ورکوم.